Au gegu maguri bene namo uranai tu autu gegu maguri nuganai tu namo lekeriai mo bana gareva gareva gegu maguri bene mauka veiga maguri lakavari mogeri tu asi bana vei au gegu maguri bene mauka uranai au aurani tu a maguri namori ai bana maguri tu a lubu lekeriai bana maguri tanobara lekeriai asi bana maguri be gegu maguri bene namo korana maguri tu barau veregauka na gevinirani o tanobara lekenai ba magurini ba tanuni neganai tu au gegu maguri tu asi be daudauni korana bukai maki ekirani kavana a veiga lakava voina tu mase be au moga maki ama gita karakariani bema au barau nuganai bagarevani bamagurinai tu au gegu maguri benamoni egu tanu benamonai gegu fe famili gena maguri gena namo gena varevare gena blesin maki vekeo korana au maguri namonai a magurini a tanuni be tarimana au bege ura viniguni tarimana au uraguna bege iagoni tarimana bege lakaviniguni tarimana bege ura viniguni tarimana bege vekafo viniguni tarimana uraguai bege iagoni gegu numa touragenai baga tanutagoni goi famiri nugariai garagara nugariai loc vanuga nuganai o gabu tata nugariai o au gegu maguri lakava neganai au tarimarima na au asi bege ura viniguni Be au batanu iagoni neganai au tu bana garo namo goiragu bene namo ma likina nugagu namo gegu maguri begene veareva barau goiranai gegu famiri goirariai gegu bese goirariai atanuni nugariai maki bana varevare bana vinivini dargara gutuma bana vei tu veiga namori be au gene gura vinigu gene iaunamogu be au gesi gana vekako goi au gesi gana tanu vegogo goi a maguri lakavanai ba magurini neganai au tu tarimata na au uragu asi beagomani e veregauka maki asi bavaga iakuani korana tu au gegu veiga asi namo be au tu kamasi barau bavaga iakuani karogu bavaga iakurini gegu famiri bava iakuani tarimarima gutumana au bege iaunamo viniguni gegu maguri benamoni neganai tu a bege ura viniguni bege laka viniguni bege gani viniguni bege viniguni gegu keve midigu nugariai tarimana tu gegu ura mabarana bege veiani bege vaga kavaguni goi bege gitaguni goi korana gegu maguri namo gegu veiga namo be uraguai bege iagoni bege iagomani goi baregona tu veiga namori veiveiai tu buka gurugana maki ekirani kavana veiga namo veiveinai tu asi tana gaugaulage veiga namona veiveinai tu Namo bita dogariani maguri bita dogariani e tamara maki beiakuni gera tanu maguriri nugariai o veiga lakavana eveiani tarimana tu a kamasi be uraviniani kavana nai benamo au gegu tanu nugariai au tu aurani maguri namonai mo bana maguri gareva namonai mo bana maguri laka namonai mo bana laka tugamagi namonai mo bana tugamagi garo namonai mo bana tuga bana garo korana tarimana gene iaunamogu gene kirarigu aragu gene vatoa autu mogesina atanuni amagurini mogesina bana maguri bana tanu gegu tanu garori mabarari nugariai nai gegu tanu nugariai autu bana veau namo gegu maguri bene namo be tarimana au bene ura vinigu korana buka guruga ilailanai kavana bakira guine kavana veiga namori veiveiriai au asi bana gaugaulage mai taim beagoni gegu tanu mabarari nugariai autu veiga namori maguri namori ai mo bana tanu ema bana maguri be veregaukana veiga namori aveini ilailanai varevare namori bene vini natugu geri skul da sikuli dairiai natugu geri tanu nugariai tubugu geri maguri nuganai au bagareva namoni bamaguri namon nai tu namo bamarana tu gai bevini gitakaumani korana Buka guruganai maki ekirani varevare bara tu au gegu goi au gegu ai bove keoni neganai varevare biaguna tu au so au mai taim nuganai gera tanu garori mabarari nugariai gita gera gita tauanira mabarana tu barau tana vinia gera maguri maigeri gera veiga namori maigeri asi tana tugamagi lakava viniri sena namo gabunai tana vetore be namora gene kiragi gemu maguri bene namo gemu tanu nugariai tarimana goi begene gitamu neganai gia veiga namona veiveina maki asi ribana sena noga goi gemu ai bene bogekau goi gemuai bene gitagita goi gemu maguri e veiga namona moga bene gitaia gia maki benema vanagi goina ouraviniani veiga na tu gia na ma bene gabia o bono kira varaia maigesina bo magurinai tu botanu namoni maigesina ba magurinai tu bot bo maguri namoni gemu famiri nuganai botanu namoni bogani namoni magurina maiga o goi geregamu mo otanuni geregamu mo oganini tarimamu motu maguri lakavana mai taim eagoni nuganai bono virigi be gemu gamu vovokari baregori be gemu maguri bene namo tarimana gemu maguri namona gene gitaia gemu tanu nugariai. Asi gene kira lakavamu o asi gene baru vinimu senagi gemu namo dainai goitu begene iau namomu gene uravinimu gene kira gitagomu geri tanu garori mabarari